Paasipooroo nafaa mu miŋ ti niŋ i be taama la, fo fo i ye paasipooroo soto. A nafaa mu wo le ti. Haa niŋ i bi taa la ňiŋ banku doolu to. Ilifoo fo i ye paasipooroo soto; paasipooroo nafaa mu wo le ti.